ଜିଵନାରେ ସବୁ ସମଯ ପୁର୍ଣତା ହାବେରେ <hesitation> ଭଲା ହୋଈ ଥାଯେ, ହାଁ ସମଭାଵଗୀ। ପ୍ରସ୍ଣାରେ ଜିଵନାରେ ପ୍ରତ୍ତେକ ସମଯ ଠୀକ ହୋଈ ଥାଯେ ବାରେ କୀ ନାହୀ। ତାହାଂ ଵିଶେର ପଚ୍ଚରା ଜାଯେଚ। ସବୁ ସମଯ ଠୀକ ହୋଈ ସେମ୍ତେ କିଛ ମାନେ ନାହୀ। ପ୍ରସ୍ଣାରେ ଜିଵନାରେ ପୁର୍ଣତା ହାବେରେ ଭଲା ହୋଈ ଥାଯେ, ହାଁ ସମଭାଵଗୀ।